andi na lokaci ki zin ko shagga yo hab ami tito kukubɗi docro yye yake dako si ko nama halakin ni amma halakin ni na ka din ko a ene biya anshe ka bin ana ei deyi fate ni ma muni daman mu nan bei deyi ko ence ma ganga ma ganga ma ganga ma ganga don ka ance kota kada aya ko disa korin ko deyi yafen koi ma la ku a fatetu af ona mu dun et mara sin uska kayyo yoko onai hai ta zakka a rai tsutsa ko dukon a kori tin lokaci lawa har kom ti a kafi komtizai si be e bugu to zakka tene a kan kan kara zunuba so ko biya ma e.